Alura li venta büté la peila ën l'acua, lasela a mol për ën bel po, anche ën l'acua cauda a sarìa mei e pöi dop ën po alura pröve cun ël savun, magari cun ël savun dë Marsiglia o savun liquid a felu ven-i via pian pianot pian pianot e se no venta ripeti la coza ën po dë volte përché a ven-a bin